<hesitation> Vanugai, vanuga pere nama ulanana, au maauku geku ugamagi aonai wa sekshen mapara tuelv vanugai tuaelo ne. Kaonsel pegere tu, pe, vanuga noo gena kolema kia pere nama. Kwalana vanugai wa niu niu kamuvagi, kuku rakavana geaniana, melo melo kimu kimu e, esaaisi malaana kopuna emara ragena, egulu valigu malanaema ragenau. Niuniu aoka vagi ekalaana. Kuku geani lemana, ina, ama ai gekamonagirana. Ne pere nama, vanugai. Wa kaonsela lualua pegere veapi, pe sekshen ciix kavaai pere gia aoa kavaa sekshen ciix na pere gia, E no prograam rekea pegere kalaria wa noo spoti pege vaa onia, pe uti e koloa koloa eau, pere, no vaa, pere vaa vevilira ee eau rakavara pai gere, apiria ulanana. Noo vaa gelgele wolibol pegere aoa pe, wiken airana ne, koloa koloa ia ao wa e tiimu vira kaara ia kala ne ia ula, oo keii vavine vavine maki wave aina. Kwalana vavine vavine maki vanugai maki perakava, e au ee no. Pema aokavagi, maguli pema aoka vagi. Iwaguna, magulina wa aoka aoka vagi auraine pere nama, <hesitation> rupana prograam ka pere veveniagia, noo yutii, yutii ai pegere laka, iao valigu koloa valigu, e oma voona pere aoria. Wa noo Mandei Wenisdei Fraidei pogi airana ne. Pegere laka pegereva marimari pa wave aina iao koloa koloa. Ne woanana wa, noo vanua mamilagina noo pere nama era ee au maauku kopuna. Geku ugamagi. Wo vanua pene nama ulana kala kepi auna. Rupa rupa pie kwara, pie uraria pie lakagina pie tipura. Nunuka kia pie vaa anira, na kamana kamananega, kwalana kamana kamana enovea, wanugai pera kawa? ee raka e kalagiiwa? Au woo vagi ai irau irau woovagi, vanua irauirau gema oana, noo vevili vevili vo vagi pe ia e. Raka, ia gera visita gema kwarana aonai ia gera vanuai wa. Ae gela kawana gela kawana warana? Nuai gevererena kwalana vanuga aonai wa. Niu niu, kuku raka- vanana geve vagina. Emelo melo makina, ai gealu nakona. Kuku ani, inara amara na maki geguiu, rana, gekwari mae rana, kwalana eveaira, ina pere nama ne, vanugai wa prograam veaira, oo, ia gera meemba pere lakaoa ne, noo au kiaara perema ao ria ne utii noo pere vaa, bisiria wa noo, unagulu keia peremai aoa ne pio inagulu pe fot naite airana ne pana vaa woino. Vaa gelegele wa, <hesitation> kwana, kone ai, momo pio koko, ne eoma gulu valigu mapara pe lakai, momo pekoko. Wa eau kimu kimu veaira, oo noo brik pegerema kala vanugai, pe utti pere vaa, vevilira, waina gulwai pegere lakaoa. Ne ila maaura, pegere vaa vevili wa. Wa eau au kimu kimu rai pegere lakaoa. Pegere, vevili kwalana vanua perakava, koloa koloa voo vagi ao iao vovagi niuniu kalara, kuku rakavara geanina, melomelo maki kuku geanina, kimukimura, au woo vagi gekalana pakunai. Pere nama. Ia gena vanua wod memba maki, erao para veairai E au pere ao ria. Noo kaonsela lua lua pegere <hesitation> vepiki, vegia ao wa, kwalana venuga kamu vagi ne, niu niu aura wa, ia aorai, kalavenira mara ara, ne ai nama, pakunai wa au ma- auku geku ugamagi wa. Pere nama waveaina <hesitation> kiaka pene vekala, pe vanua gena nama mape avua, kolemana mape kila gia. Kwalana, noo velea vagi, aurai ne pere nama au gekunu, maauku geku ugamagi wara. Pere, vegia, ina, vanua mamilagina pene nama pukunai